Kalau au kembali yang masa satu minggu yang lalu au lakukan adalah au afandele au tatao nonoin yang au lewati boema ini ketika au kembali au harus tao bek.